Ri k'o chkop rii ki'b'inik no'j xuq k'o chkop k'o chkop rech q'oos y k'o chkop rec jaay kum awaj ri ki'rumumik rech jaay uche kó ri keej, xuq ke ke chiij xuq ke ke ak' rii ki' kirumumik uche más ki rumumik ke'tz'i' kum nim ki rumumik nu'j ri más kir chij kb'inik uche are ri keej tlo', ajwi'ri chkop rech jyub' uche más kch'ikpnik ri musaat kum nim kch'ikpnik ri ri' are re ri ri chkop iqilmaj wre', musaat uche xuq ke ke ri sji'l nim ki'b'inik xuq ke ri imul kch'ikpnik ri imul ri ki ranij ket tchoptaj taq jun imul, bayri ri chkop qa qas ki'b'inik uche qa kch'ij ki'b'inik uche qa ki rch'ij kb'inik ri kuch si xib'al jun rchomal ju kuch qa kb'inik kraj chreri xtiq t'unajb'ik <laughs> rech xtb'inik mu xqeqajb'ik are ke ri ri qa kch'ij ki'bínik xuq ke ke chooj qa qas ke chooj ki b'inik xuq ke keq paat kb'ixik chke qa qas ki'b'inik keri nim.